Ny fomba fitahirizana ovy izany an, ny ovy dia apetraka amin'ny toerana mangatsiatsika, lavitry ny masoandro nefa tsy mando an, dia tsy atao mipetapetaka be ilay ovy fa saratsarahana dia mba amin'ny rivotra fotsiny izy an dia tsy maninona fa afaka tehirizina tsara.